<noise> Sɛ me kandzea hyew na medze fofor rehyɛ anan mu a. Medzi kan apɛ fofor na medze rehyɛ anan m' na afei meyi dadaw no. Sɛ ɔwɔ sor a me nsa nnto a megyina adze do na meyi dadaw no ato hɔ na ewie a medze fofor no ahyɛ aneem. Mewie a na masɔ ahwɛ dɛ sɛ ɔyɛ edwuma a.